Ekeroo e- ekero as- ekero endagera egotoretera <hesitation> amarwaire ase omobere oito nekero okonyora, ogo- otarigosibia chisahani buya, gose ekero kwarosirie endagera toria gokuneka, ekero okobeka esukari enyinge aseee, enda- aseee totebe ekero ka- okorosia erongori obeke esukari enyinge ngotoretera ere oborwaire bwe sukari, <hesitation> amache, ekero monoo amache ekero tokonywa amache totaberetie, ngotoretera aro oborwaire ase omobore yaito, <hesitation> bo igoo, no gotaesibia gwaito ase amaboko ekero tokoragera endagera, nabo tokonyora oo- o- oborwaire ase oom- moobere mono nonya ne ekeroo tokonyora twarire noo- ne- no one ching'eni totari- ekero tokoiyeka ching'eni, ntogosibia, onyore gose chisiareire amariogo ekero twagorire korwa no onye ne echi- chiro okonyora twamanya koiyeka totasibetie ngotoretera chire oborwaire ase omoboro yaito.